Sehil am, caggal jaŋde heɓde golle newaaki. Kono ɗum fof de e wayde noon, wota heddo galle. A yaltan kala subaka, njaha ndaartoya golle e nokkuuji gollirɗe. Naamnoɗa so ɓe njiɗi golloowo. Kadi naamnoɗa kadi holoon sifaa golloowo ɓe njiɗi ngam mbaawa anndude so tawii aano aɗa jogii ngal ɗoon baawal. Saa alaa ngal ɗoon baawal kadi, ɓeyda unɗoon e ganndal ma. Njaha e pelle. Ngona tan neɗɗo dilloowo. Ɗum ina wallu ma heɓde golle no feewi.